Su yuga chi ka nuu nai <laughs> kii skua’a ja kuechi nu kii skua’a yuga saaña ni ma kutu’uyade yuka ko ja kueechi ja ki skua’a yuga.